إي طبعًا جد تظاهرت حبل كدة إني ما شفت شخص ما طبعًا لان كان في مشاكل ما بيني وما بين هذا الشخص فأنا مظطرة إني أش أسوي إن إني ما شفته عشان ما أسلم عليه، لأن صراحة حتى هو نفس الشخص الطريف في الموظوع إن هو نفس الشخص شافني برظه وإحنا الاثنين ما سلمنا على بعظ، يعني إحنا الإثنين عندنا نفس المبادئ.